Bula esa mengasosiasikan sebagai awal tahun baru. Au berpikir bula Esa sering dianggap sebagai bulan yang penuh harapan no semangat memulai babak baru dalam hidup.